برازیل د کارنیوال، فوټبال او موسیقۍ هېواد دی. دلته د "ریو کارنیوال" جشن د نړۍ تر ټولو لوی فستیوال ګڼل کېږي، چې پکې خلک د موسیقۍ، رقص او رنګونو سره برخه اخلي. د سامبا نڅا او د فټبال مینه د برازیلي کلتور برخه ده.